Livi ye escalera á xi na ndɨ'ɨ lo jnu ye kuka nkaso nuu luju te livi na ndɨ'ɨ nkai lo kaaso na kolo wa'a ni nka kuitakaso xi lo lujua jnu jnu ña xitaka wa'aso te ko xi kuvi'ini lo jokava nkaso tuku.